انايا نفضل انو نبعت رسالة قصيرة احسن منو انو نعيط في الهاتف لانو الرسالة نكتب فيها كامل شابغيت نكتب بلا ما نعشي نفهم فيه ولا نفهم فيها في التليفون وتشدلي الوقت